א קעמרע ארבעט מ'לייגט אריין א עס די קארד. און מ'מאכט א בילד, און ס'סעיווט זיך צו די עס די קארד און א טעכנאלאגישע וועג. נאכדעם נעמסטו די עס די קארד און דו קענסט עס דעוועלאפן די פיקטשערס און אזוי וועסטו האבן שיינע בילדער.